Be lon ch'a m'pias tantu ad ezempi al e ël pes, ël pes a m'pias tantu, però a custa ën patrimoni, pöle pa, pöle pa permettitlu tüti i di ecco, ogni tant pöi andé al mercà vëddi s'a ie cuaicoza ch'a t'ispira ën po, alura lu cate, ma al an dë presi fora fora da le grasie dë Diu, alura lasa perdi, mei mangé d'aut o mangelu ogni tant